Ngiya yaa thi thaxithi thi thi nch'on thekiya yaa xra nch'i tsinanu xrin nch'ii tsingaji ngu ngunitjo thixi rch'i rth'i thi x'e nanula yaa taxin thikian thi nch'on ngunitjo jngole thikian nch'on eeni nchese eni thi lalani thekian nde nch'on the thi the yu nch'on thi the ndee nithjo ta thexiin nithjon the yu yaa thikian thi nch'on thi kian roni yaa thi ts'ese chujni xrinch'i thi thi tsixin thi nch'on thi nithjo thi taxin sinch'e chjri yaa te tsits'ese xrin nch'i sinch'ee tsingaa nuan xrin nch'i ts'inga jma xrin nch'i tanda taxi thi th'e nche jan rito thonjan ya tai thi the tanda thinga thichje thunda thinga ta thi thinga tan ndunchee ta thi ndunchee ndaxin nch'ee chrin thi chrin tsangala thi chrin xro nchoola thi sala nenaa thjuin thjuin nunthe la risaya o thjuin nunthe tseena thi nch'on nda taree thjuin jinna yaa thi tsii chrin tsanga re nda tare thi thjuin nchaa ronaa thi thjuin thjuin la yaala riso juu datsinga yaa. Nai na nda thii thi nch'on thi risao ngunch'on antela thenchiin ixin anto yuu tare thii thia thi thi thjuin nunthela yaala thi tja thi nch'on tsukjin thi nch'on tarethjo nunthe jngu yu nch'on yaala tha thii chrin tsanga' <noise> yaa thinga nda ninche yaa thia nda toan thia yaa jina thi thi thi xitjoan ndee thi tsangi' ndo yaa inchi thi thi nitjo nitjo nii yaa nda taxin xra ngusi neni nitjo niia nda taxin thi thi the thjuin ndaxin tsii chrin nitjo nu yaa ndandi tj <hesitation> a yu runi nitjo junio junio nda ndaxin sinch'ee chrin tsanga yaa nda tsinga nitjo ju nitjo yaa to ndauxin ta ndunchee jan ta thi ngojma' nche yaa inchi thi thikian thi nch'o tsii xren nch'i ta thi the nch'on thikiala yaa inchi ts'ena xre nch'i tsii rithi nithjo yao xri thinga ndathe nch'on nda thikachrila taxila thi nda si'ndu yaa thi kachri ya thi thu'na 'ian ndata'ndu nche nda tji see gundalana thi'ia chrin ya thi tuna 'ian. Banituse' thi the nuandu thin tanche jan thi segunda la thi to seen thengi thi nche suae thi tona'ia nai naa nanu la inaa thi nch'u tsekiya la yaa nchi tjii thi nano la yaa lage nithjon nche chrin lei thjina tonuan na n'enla xroyuthe chrin la nditon nditon chrjunga chri la tonaian nua tonaian jma' pero yaa ichin thikian nch'on ndanda runi na thi nch'on thixin thjuin thjin na yaala tsii chrin ndathjiin thi ndathexin thi thjuin yaa rose thi kin thjuin thjuinla ngee ithia chrin nch'on taretho nunde nena ya thi nch'on nyu nii nch'on yaa thi chrin tsanga nena thi gax'en chrin nii nch'on ja nun nch'on nena ta jni nch'on thexiin chrin nch'on tareri thjuin nunthe yaa thjuin yaa thi jna jan nandala yaala tuntsanga thii chrin.